Allor secondo me, vivere 'na bella vita secondo me è, è vivere 'na vit senza pensieri. Chiù che senza pensieri, cu serenità ja. Con, con consapevolezza, ceh 'na vit, addò tien 'o tiemp pur p' rirere. Che secondo me 'a 'a 'a bella vita alla fine coincide una vita felice no? La felicità coincide cu pochi moment addo staj buon, a chilli pochi momenti addo stai buon, song magari 'a risata in famiglia, magari chell chell'asciut cu 'e cumpagn durante 'a semman. In mezzo a settimane 'e fatic, a settimane addò uno s'impegna p'fa coccos. E quei momenti addo <hesitation> erò stacchi cu 'a cap dicimm, so 'e miglior. E sicondo me vivere 'na bella vita è proprio chell. Riconoscere i momenti dove puoi goderti la felicità.